सूप बणावे कााज सबते पहले हम पानी लेंगे बाअ पानी हम उबालवे रखदेंगे। और बाअ पानी अच्छे ते उबालेंगे फिर बामे हम तरह तरह की चीज डालेंगे जैसे कि अदरक, दालचीनी, अजवाइन, लौंग, कालीमिर्च और है सके तो कछू सब्जियाँ काट लेंगे। और बु सब्जियाँ बामे मिलाय देंगे का हिसाब ते हमारो सूप बणके तैयार है जायेगो।